पहिली डॉक्टर कदें काए आनी खेچا बद्दल बोलपाक जाया त तेका सांगपाच्य, हेका लागान डॉक्टरक आमच्या अपॉइंटमेंट बद्दल सर्क्या समजतला आनी तका तयारी सुधा करपाक मेळतली। डॉक्टरक कॉल केलो काए पोईली हेलो म्हुनन मगे अपला नाव सांगपाच्य। आपनाक अपॉइंटमेंट घेवपाची आसा ह्य सांगपाच्य। अपॉइंटमेंट चा कारण सांगप आनी डॉक्टर कडसून अपॉइंटमेंट डेट आनी वेल जाणं घेवप।